Nun haju propiu idea. Mai haju statu propietariu di na vacca e nun haju frequentatu persuni ca pussèdinu vacchi. Pozzu pruvari a immaginari... pensu ca, comu succedi cu quasi tutti li mammìferi, puru li vacchi avìssiru a arrinèsciri a ricanùsciri lu so patruni. Ora, siddu ci ammùstranu affettu, chissu propiu nun lu sacciu diri.